لو نوعين بس اهما بيكونون السلطة والدجاج لان يكون فيه عناصر خضرا يعني ومفيدة وهو شي مهم ولان البروتين بعد شي مهم وهو الي يحافظ على صحة الجسم